Frutas cítricas sonin toas estas de lima, limón, naranja i pomelu, no es? Antocis la que más me peta es la tanjarina i si es la que no tien pipus, pos mejol, que l'izin clementina. Alogu ain sotrus cítricus peru paquí no son mu corrientis. Los limonis sí que los gastamus abondu en que pahi que es mu amargosu peru lo gastamus comu guisu de vés del vinagri, por exempru, porque namás que tienis de cogé-lu del arvu.